Lu fazu munté s'la bici, i dizu d'pedalé e tenu la sela da sut për musteie a ste ën ecuilibrio e pian pian prövu a laselu andé e si vedu ch'a risca d'fese mal lu pìu